Fiasana fermeture <hesitation> fermeture môlô <hesitation> ampiasainy izy amy lamba ampiasana koa raha zany amin'ny resaka sac, valise regny e <hesitation> ampiasany zany izy kôfa ita- itanareo agnidiagna raha regny ohatra le raha tiagna misoka- amin'ny ao misôkatra avakeo vahana ny raha magnandreny zany tokony ampiasany azy de.